Cunosu propi niente d'la cültüra dë l'Indonezia, al e ün pais che cunosu pa, sai pa ëndua a s'truva e saurìu propi pa di gnanca üna carateristica dë cust paì perché al e propi trop luntan e basta, pürtrop